Lu picciriddu era attrattu di sta porta e accussì dicidìu di tràsiri. La porta era chidda di l’omu niuru, lu mostru ca lu turmintava tutti li notti. Allura lu picciriddu dicisi ca era tempu di vìnciri contra li so' pauri, di affruntari sta criatura e di vìnciri, e accussì fici. Nna sta manera, lu munnu darre' la porta addivintò lu so rifuggiu, unni iddu putìa vìviri senza nuddu scantu.